Ya'a nanaja ninchi nalenta kunchi ñonchí, ya'a iyou yelalinchí, tetui nika juin niakey nuñoxo, tenikaji kañoo nikakila leji, nikakila kan nikaki ndakanté, ñuu ya'a ñuu koyo na nika iin uxi tekuexhichia uxin taluxhi tenikaka la'a nanari takañuu no nika jaina tenkaka lakanrexhi hí kue xhixná, teyana ná nanajanichí naleinyonchí, nuñu teyunchí ñanavii lakua yeke ikuexhi do'a, xhin ñaitu vanxhi ni ñuu ñuxhi telija luña vaxhi queso.